Ny télescope zany <hesitation> natokana sy izy a magnabe raha zegny zahavanao, de izy io karakarazana loupe mi de arakaraky zegny raha zahavanao zany e na raha lavitra be azany an zahavanao agnatiny de kara hitanao hoe marivorivo anao le raha.